Ang horo kaisa jorano naiui thwui maya tamo hinkhe ang horo klaisa khe mukturwui maya. Waisa wuisu khai ba thuiyaui no aiyo ongyakhai aichugo kisa thujago. Tungma jora o ba nokbar maya khe hopung no thuiyaui aiyo tei kwchangma jora khe hor kologni bagui tesa kwbango thujago. Tobofano buinisai ang belai no <noise> kisa thuo tei hopung mokol mukumyaui no aiyo. <noise> Phiaba amtuikhai hor brum brum thuiya hinkhe sak ni bemar ongoi mano. Chwng horsa o soi gonta ni bagwui thunani nango.